Ny fitsongo fanongotana volo zany da natao hanala ny volo kelikely amy vatà tegna fa kôatsin'izay zany da misy olo avao koa mampiasa ny fitsongo fanogotam-bolo reny amin'ny resaky asa tana sy ny fanjairana